बेल्जियम के बारे म मोके कुछ पता नही हवे। न मोके वहा कही जाना हवे। वहा भी पैसा वाला पार्टी रहथे। जेमन के व्यापार चलेल। अउ रासलीला भी चलेल। जावा एकाद बार घुम के आवा। तब तोके अच्छा लागहि।